<hesitation> Raha mandeha ame mpivarotry aho ka mba sisy antonony enah e lamba amignao da magnotany anazy ah: azafady rô <hesitation> ovia me sharô anareo to koa mahavy an'ity la- mahavy an'ity karazana lamba ty fa sisy antonony anah izy ty, de avy eo amzay raha izy e mamaly hoe mbola sy mbola mbola ela io vao avy, da magnotany enazy ndraika ah amignaia me sharô e tokony ahitako an'ity lamba ty fa da tiàko izy ty fa izy e sisy antonony anah.